<noise> twivakinga tuli twiwongosu unyaheshima sana, ilisima polokonine kilikendake, navawongo sa tungalole musyene iso vati isyasimu isyakimutandao isyo. Vita ubupa tundale unyalisima, ukosi isinge sioni. Kwahiyo twivakinga twatwivona uhoba imunu upate ihesima, lakini sio ulugano, <noise> umunu isa ati ndikuganil, lakini ilisima nalipali, ikukusalau ikukusalau, lakini mwiso itu une ndikuganile, <noise> munukani wita ndikuganile, wakati vimunu nikukwesimu. <noise> Ulinndala anyumba <noise> uvombile inonu topu, apisika nakukuta mwalimi inndala avangu, ndikukwesimu unndala avangu ili uvombile kwabusara <noise> inndala avangu ili ukiki tunga, isika atwike ukudukila ing'anika isika umwene isiikwelewa ukuti <noise> iki ndika ikeki ndika ikeki, kumusita kuganile. Kwahiyo twevakinga tukwamini ukuta bora umunu akwesimu <noise> kuliko akugane. Angakugane bila bila kukwesimu, uvusilile, iwesa ati ndikuganile kumbe inia asiwe ikukugana ndeti umunu bila kukwesimu? umunu itakiwa akwashimu akwasimu taasi, ukutu nujangu uju, ndikukwesimu bwana iki uwombile ndinnino ndiwona kyamana nndala vangu. Ikila apangile mtamile mnokwa lino mpatile hera, ukuta anndala vangu ndipatile ikimyambili iki. Ndipatile ikimyatano ikiki alufu, sula tutame pasi inndala vangu, au mama au kaka, sula tutame. Tutsove tukailaki kiki miambila ikii, twiwoni! wapamoja, ndikukwesimu unndala vangu, au ndukukwesimu umama vangu, ndikukwesimu kaka vangu. Amawaso gako gamaana, jundikera ndita nditame ndisake ndimwene ukumbe ndikosira. Lakini kumbe tungatame twivoni, tusake tuvisikile lisakwe linave ilyamaana, kwahiyo unyesimu ndininno, kwakukumbika ukuti andrivamana! uwe nakamasako ukundipia ndikolo ukutu ukutukuumi, jukiletere ijambo ilyamaana. Lakini wita anndala wangu ndikuganile, usivombilukwa au une ndinndala vako ndisivombile, ndipatile ndipya ndisika nditumia nditumia ndite ihera iji joni ndikanywelie, ndikukanile inndala wangu. Ihera iji joni ndikakaiye ikitunga mama ndikukanile, ndiwene ndike ndibomole inyumba iji ndipangise, numbulileke kyoni unyesimu apa, nunyesimu umwende umbwendiliva ndrilitakataka akuna keinu, mwisho wa siku utenge ukuta <hesitation> une ndikili, ndikuganile, <noise> sio kweli nukawesa ukunagana umunu mwiso wakati wita, u- nunsilikisi kikyoni nunsovile ikikyoni, kwahiyo tuwakinga tukwamini ukuta. Ikyakwanza, umunu umwesimu, ukumwesimu, ndokila kinu, <noise> kuliko ukuto umunu unkanile, ihesima jakwanza, <noise> ulugano lwamwiso, <noise> ungamwesimu ukungana jukungana tu. Mkawesu mtu munu ndimganilwa kati na gumwe sina, sio lweri, kwaiyo lugano moja, <hesitation> hesima moja, ulugano kulu fuatile.